Man suma takk dafa neex, because damaa dem ndaw waxtaan ak ndaw si, waxtaan ak xale bu jigéen bi ne ko waa mu ne ma jabar laa bugg a def <noise> waa, mu ne ma <noise> waa léegi nag soo buggee dangaa ñëw waxtaan ak suma kilifa yi, <noise> ma dem si kilifa yi <noise> man tam dem suma kilifa yi ma ne leen jabar laa bugga, gis naa xale bu jigéen bi, ma ñëw present leen ko wan leen ko ñu ne waa bugga nañ ko. <noise> So ñoom tam ñu ma ànd ak sama kilifa dem fa wax leen ne sy suñu doom la seen jabar, <noise> seen doom, <noise> ñu toog waxtaan ñu oo ndaw si xale bu jigéen oo ko ndax kii xam nga ko mu ne waaw, <noise> ñu ne lii moo ko tax a jug bugga na jabar te, ñu ne bugga nga mu ne waaw, <noise> bugga nga mu ne waaw, bugga nga mu ne waaw <hesitation> ba mu nekka ñetti yoon, so ba mu nekkee <noise> ñetti yoon nag ñu ne waa kon nag lii dëgg la bii mooy ñetti yoon nga la. <noise> So si lañ dem nag <noise> léegi ku nekka léegi dem leen ngeen jëndi guru, ngeen def seen can, <noise> def seen warugar yuñ ñu wax yëpp ñu dajale ko, <noise> bi ñu ñëwee ñu def nuyoo, gaa yi taxaare guru bi seen mbokka yi wane ne diw matar moo bugga seen doom. So noonu la afeer bi commencer mbokka yi tasaare ñoom tam seen guru ku nekka yëg, ma dem seen mbokka yi nuyu leen <noise> ñoom ñëpp ñi ma si mën a nuyu yëpp dem naa nuyu leen, dem naa ba kombo, dem naa ba <hesitation> gunjur, tandié fu nekk. <noise> So ñu jàppal ma bis, xam nga dafa am solo nga dem nuyu seen mbokka, ñoom tam ñu xam kuy takka seen doom. So ñu jàppal ma bés, ma dem ñu takkal ma, lu ñu ma waroon, lu ñu ma charge(oon) pour ma def ko mu yóbbu ko can bi, maye beeg, guru beeg, mbiskit yeeg, shoes yeeg, añu takka beeg, warugar yëpp ma yóbbu ko, ñu takkal ma <noise> ma jël suma jabar. Defoon def nañ def nañ music, def nañ sabar, géwél yi ñëw nañ, mbokk yi ñëw nañ, togga nañ, fecca nañ, kaf nañ, après si lañ def lifin, <hesitation> so ñu def table yi, def toog defar ko ba mu nice, jabar bi jëkkër bi ñu solu waaw white white yu weex, ñu génn si ñëw xam nga rek waaw démarche nuyuwaat solu, mbokka yu géwél yi woy fële music, sabar, tànnbeer yooyu amoon na si takk bi. So neexoon na trop masha allah. <noise>